Nako menurut ngoji, haiwan yang paling to modong <noise> manege tomo, i doa so to modongo? Nat tomo mane kan woma le lo woma lega ika dika lo i ka wo modong ka wo modong oka, la mane wo ma lega ika i ma bale kaje nako contohnya ina bale de manu wo modong ua? Atau tomo ma lenge kan ka ina kia ma dei dika lo ma i kai bisa, de aje ampong ma bisa mage kai <noise> siri, nako ma bisa manege ina dainoka nege pokonya wa kia lo je dadi oka ua, wa souru. Pokonya o kia haiwan yang paling to modongo nege manege tomo, tomo manege aje modongo de o kia, pokonya sok manege dika.